أحاول دايمًا أوصل مبجر عن مواعيدي مع الأصدقاء. أحب أكون منظمة وأحترم وقت الآخرين. لكن أحيانًا، الظروف تكون خارج السيطرة وتأخرني. المهم هو إني أحاول دايمًا أكون على الوقت وأعتذر إذا صار أي تأخير.